Tabianzi imazia kukundu kumuntu. Muntu hae ni akili jonsi. Hatachia wachangani kiwa, au wali ni itilafu ya kuti, kundenga pela kupotu kuhombi kazi. Ukumuntu, chikutakiwe ngeli ni akili jonsi, na kujitambu kuhombi kazi, zia kumuendele za katika maisha ya kwe. Hibi badai, na wako yenenge kukulola, chino ni inayakupata, chine enge na wako yenekupata. Tabia ambazo na mshalo onda, muntu hatachu umuivi, hae umbenzi wane, hae pwana wane pano walipo. Hatalu umuivi, hatachu umuivi, hatachia tapele, hatachia umuijia ambazi, hatachia umuivi, umuifivu wakufialo. Chikutakiwe nge kuhombi kazi zia wakufialo. Tabia inayazi, penge kuhombi kazi zia wakufialo. Hakute ngenesha mazi ingla mazima, hibi badai, hae anayangi, hatachia kulano wavyala, hae namafani kuiaputi, baba wambangi chakuti ni chakuti, achino tuashala pazima e. <hesitation>